De Turquía lo mas anombrau de siempri eran los kebab peru ogañu conas novelas, estamus a conocel una tupa de cosas más dela su coltura. Enque lo que sonin costumbris creu que me queu cona del kebab i los zocus porque pahi que enas novelas estas namás que te quierin cuental lo moernus que sonin i les ponin que parecin tous uropeus. A mi mairi le gustan más, a mi me cansa ya tol relateu essi que tienin.